איך האלט ס'נישט א עטישע זאך ווייל צו זאגן וואס ס'גייט זיין קען אסאך מאל <hesitation> ענדען אפ זיין זייער נישט גוט פאר א איין ספעציפיש גרופע פון מענטשן. <hesitation> ס'נעמט אוועק אביסל פון די פריוואטקייט פון א מענטש און די רעכטן פון א מענטש, און ס'נעמט אויך אוועק די- די טראסט וואס די מענטשן האבן אין די מענטשן וואס מאכן די געזעצן.